Ny kolontsainy mampiavaka ny Brezila zay fohita matetiky ny Brezila miavaka be amy resaka bôla, le kolontsaindreo zany tegna tafiditra ary zay ny hitam-paritra mazazva le fahaizany bôla io.